E ma re jmáá í’ ï ree’ e ñóo e ja ýy dxín, e ja ÿy dxín la jy mⱥⱥ, <noise> la jy nuu, la jy mó’ ejö ja yy dxín e ma re ja ýy e ï ree’, ki´w’ jö ja yy dxín juyy go iä’ kö’ a jia’ nⱥra e ba xin lɇ la’ kiaa, la’ ba lɇ kiáá e ma re nuu köö e ï ree’ re fáá’ra, köï ï e lii’ lɇ lɇ kiáá kö ï ree’.